We china shinna minji ning. Shina, niminji ning shu iji fooje, niminji ning sho amuwuji sha shomɓoi ƙauji ƙan madara ƙama shuga, niminji ni ndi shui wayaƙo fooje ima alemu mu yishi <hesitation> ƙa wayako, wayaƙo fooje peneng shi shoje cha ma indomin ƙamma i supergeti ƙama loo ƙama shirip ƙama, niminji nindi shu shidam shinanmo kelengkui tomon wu china shin wala ƙamma yalam jura tuƙui kammai yalam shin tui peneng na kam. ƙan ƙoƙƙo minjem nima wa minjem kelengƙui peliji minje ƙa kurɓe, yiƙero kurɓe a ninya ɗoi shi pushim kishiɗa mu shi ɗiyanmu waani naƙan kurɓe shine ta pilum nindi nunƙina pian pilani nima waminjem nindang diyan. Ƙan kurun shumi ti foƙ roccono nin dang mirun, fudi shi yamba munƙo to alem milami alawwe penshan gbete ti pidi mina sha shomboi i ƙan rup shukiro mandi dibit ndang ukuna minu maukurko minu nlun tiwuji minin yaji jura minu ɗingon anɗoi ƙama amnono minin shi minun man foƙmu kate kelangƙui mina mina wa shi minda pilani ƙa kurɓem akan kurbe wu pilamim, umommo amma shuko tu kuli yamba ma mummu shikai minu penjjina minu ukuna ka bang shi minu shurƙo foƙ shimina fooro foƙ pilani ƙa kurɓem mina fooro foƙim.